Ohatra izao hoe kazà a dia <hesitation> afaka amboarina amboarako ataoko katikaty a, dia ataoko sambaika, dia ataoko kadaka. Dia ny kadaka izy a afaka atao mahasolo atao ro. Dia ny katy- katikaty ma izy <hesitation> afaka atao tsindri-sakafo eny.